A ainom pa ni mem a bung titsa mi ra ba bobo mu a nenese xa vusok lagamo xa klasrum, moxa wa taim e. Deo ga vare a visok, na xa vare di a vos nenese xirip. Na ga vore diu xa larawat, larawat grup o larawat status. Kain opa. Grup namba wan- a bobo moxa visok lok nenese saxit lok nenese saban arixen. A grup dura a na bobo apa a visok du gat a enese ma ouk di, di raba ralep lagamo xa klasrum ta be elpim idi taba nenese iak. A bobo larun, se larun maoxaren ine a visok kawei arixen di ma kawei a rixen ma oxodi. A bobo se larawat moxa ren kawei diu mara xo di ma du gat a disapliniti pat lok norok a dixa viot ta va viniro. So a inom panimen a vos asu, abu titsa, mibu bobo, mi bu skrinim bang, mi bu painim aut ma malama mi ra ba we ra na progrem, mi ra ba wera na plening nimem ka. Ine mumu iak a na stendet ka visok lamuna. Taim a visok dira, taim mi ra ra di ma vaine xalap nu ta ba di ma a. Di ra ba mas a ralep auk moxa ta ba oromaxin idi. I ne kirip a taim mi bu om ka, mi bu om ka traim arixixn lamun ri ra ba wet a ka wei ra, ra barok toxa ba <hesitation> luxune saban pa mem avos asu <noise> mi malamun minin a visok nenese, arixen ma visok di manong ka ka luluon, nese ti na awa ka luluon minim a visok nenese, arixen ma visok di manong ka luluon, nese ti na awa ka luluon. Mi bu ouvo rumangin imem lamun mi ra ba wet ta wa wisok di ra luxune pa a kain tata lien awa mi oxusen a amu wet ta wa visok di gat a nenese mu ga waga o nenese auk mon ka luluon, a ni miang a tatalien miang ta mas vasu xirip arixen. Nexirip a taim mi- na, na plenning kani mem, mi wet na winim aplanti, visok, di lou, kawei di mara nenese. Mana na rolep a xa bilok a visok a pa di gat a, a talinge di lokbong a xusa di lok lok pas di kaat lau wa vaniro. So line xirip a taim a taim asu moxa nenese mi bu eraba me. Na bu ilep idi ma na bu orup palie a visok di gat a nenese raxin di monong mon lamo. Visok miang muso ka va di bu orub palie di di monong lamo. Bobo mi wade xa, lamun awa ma visok miang di bu, van ka uso lamo na wa <hesitation> orup palie a cisok mianng di a wa lamo xa top level ka nenese lamo, mo xa wa di, di bu, ana xalap kirip miang di, di bu kaosoxo. Di kaosoxo ma vaine kalap nu eraba me da, di gat a malamun taxin arixen ta we ralep. Ma taim di kisdik di kisdik maran a rixen ma di alogen ma dirolep, dirolep uso lagamo ti uso lagamo karara barok. A tanono doa ka orong taxin na manong arixen mi ne. E deo na xa crietim o na xa bulus a visok kana katagries. Em deo ga vet a visok ka ra wan kain lain mon a ra bobo mo. Kara level mon. So piang nu bu bobo lagame ka bung tabung ka taxin kawei ra ra ine a tet maran sakit. Opa ne ta xa ba vet ta na vite saban. Kaweine ma ra ias saban. Wo kirip kure a belon maxa wo, morowa ga vare di, di ra ba gat a yas saban so a visok lixlik miong di bu a wa kaw da, di bulunguse a kain bobo miang. Moxawa mumu a vite imem a wos a su mi bu oxisen. So ine xirip a taim kanon a vovado ga savan opiang yia iat a titoa a seventin tu eit, seventin sangaun ma lawanabas ma durana vovodo uso xa sangaun ma lawanabas malarun poredo lak ma yio e esu. E painim aut a, a visok di bu ilep a nenese wa saxit ine a lain di bu. Moxaiva di bu <hesitation> halong maran arixe di bu bulus orup rixin idi uso lagamo ra wa ilop. Aumangin a viro xa tet asu o ain asu laga me xa skul. Mon. iang na ba raba balin imem a vos asu ma lolos, lamun mi ra ba ru lamo xa kain bobo ma mi vade miraba continue o miraba. Rulalos karen tava onodos ka same bobo mon uso, uso, uso kara popodo kirip mi raba mas a vet mi raba mas a ralep a kain bobo ka visok opa di, lain di esu. e taba vovoro mu a ra bobo ga vade, ka dura vovoro ga sa van. A ra barok a xalana lok pas lamun a talinge lok o long. <hesitation> a ine na kamap na ga kamap pas a ga sulap ka laspla vovodo, na ga ilep a mak ma, mumu ninin a bobo iak ma. Ine na ga pilim opa ine na xa iot ta wa vet a xalap miang, na xa iot ta wa vet a xalap miang, na xa iot ta wa vet a xalap miang, na ga ru loloa ka na kain bobo miang na ga ilep girip, na ga ilep kirip a na dix di ga eraba me. So em i na ga kamap ara bobo ega vade. Moxa turum kana vovodo iak miang mimomorong karen a namba m xa pisok opa o di gat a na kain pisok opa o di gat a na disability ka niro ti. A talima na van su uk lek lamun sulap namba ti ga vaka arixen. So ka larun laravat povodo ga sa can a nam a kain bobo xa kain visok opa na vansu uk. Opa mi gat minin a alga mo a class room ma skul tanimem. Mi gat minim a kaina a pisok opa di gat a taling e bong mon. Talinge bong. A kavek ra kain pisok di di a xala di lak pas a kain opa kava. Ma na talinge bong kana visok ma di bu eros o bung lala man, a ari na laxa ka ta linge di na na blodim a na kalap kirip so, tara taim da ra ba xa ba gat a chance moxa a long maran. But em a kain bobo miang mi vade oping ka larawat popodo a sa van ure a iak ka vovodo iak ma 2024. A namba ti ga xas ka uso xa 2025. A mi gat a namba mamaran ka visok da raba ralep nenese. So kain bobo ma na vet bilok a visok so lamo di gat a nenese raxin di o bat di burin iak a lain da bu om. So na bobo apa, ra bobo bilok mu xa a kana skul iak, ka sait mixa elementary. Ta taim i mem mi sa ilep o loxa a barok na bo a vovodo mo twenty twenty-four ine a las povodo xa siat moxa na elementaries. Ma planti skul di ga di ga bulus a mamana iak moxa elementaries ka vovodo ma twenty twenty-four. Ka vovodo twenty twenty-five a mi ra ba laxa xa, mi ra ba laxa xa one six six. One six six me ta ba gat a grade one, grade two, grade three, grade four ma uso laut lamo. So ka bobo xa luluon ka xa 166. Na ga eraba uk ma challenge auk ka vimem pawa araba ma na dysmetic, dysmetic a test, ta wa testim a bu. E prep ma grade ma grade two.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 Taim lamun di ra ba om maram, moxawa mi ga burin iak a sait moxa aids grup. Moxawa taim di ga asoxo a one six six ina a grade one, idi a aids a stat ka a- a seven uso xa ten o nine. A grade two, stat ka nine o ten u so xa eleven. a grade three a stat ka eleven uso xa twelve so four a nine ne sa nan em ine na bobo raxin omat, ka sait gavman moxa kana skul ka taim di oguran a visok mara povoda tina lamo met di va di kriet di kamapim na a di oru a avo. Di oru avo di kamapim ana kainkain bikpela tirip we no garin a nenese tie ma nogarin ililo moxs ana skul o institution di awa karen. So ma bobo kirip ma, mi ibulus ma mi bulus ma mi bobo mu so a sait tanime kure ma barok a. Taot ona skul mon, di ra ba xos ka xa sistem ma wan hanret en siksti siks. Ka vovodo ma ka tu tausen en twenti fo ine a na las yia moxa elementri. So tu tausen en twenti faiv di raba los laxa stret ka wan hanret en siksti siks. A tara skul idi xudun mae, idiu xudun max mun iok a na opa na ol a na fasilitis o na bobo moxa na klasrum, a xoron mexa skul, na xa, na xxa ino na xa eraba ma, bobo maran o mininox maran ka wisok lamun dira ba ilop pasaxit a nenese. Ine miang i di iat di ibulus idi uso malamu iak. So gut a vovodo malamo. Durana sangaun ma durana sangaun ma lawana bas a idi iak miang a lain miang di xa la xos laga xa ra ma lawara bas ma ra, lawandabas ma ra wan hanret en siksti siks, idi di xa los laga idi di ra ba laga kurumiang. Opiang a mon pani me avos asu mi mas a wet lamun axalap a niro xa barok. A vainexalap mi eraba me ina na oxising ta mangin a barok. Nagat a duran na kain bobo opiang. Ne ta pas ne ta wan ne ta skul loloba o naxa pas na fail, na wasu baling ne miang kawei ra difference kawei ra toxotop kuremiang. Ene a bobo opa, taim une miang ra reres, na ilep a naxalap maran mana ruka ma na arulep a pasin moxa ilep neneses mana nan me uso. Ine bilok miang kava na subu xa non a bobo, a xalap taxun opa en na ta ba gat a nenese. Lamun a nenese miang ine na rolep ma na subusu me na taba rop ine xa pasin moxa wera inom, pa wa roplem ine iat ne ta ba ra ba ne ma duduxamaran ta wa kama pum pa wera su xa non axalap lamun, a naxalap miang ne ta ba orumangin a na xinis sa ren malamu. A wexenawat a bilas, o anian, ine ta ba gat nenese xa oxona lamun ne ta ba kamapim a na xalap miang ta ba rop ine xa xinis sa ron malamu. Tuk a taim talien ine iat baling na kamapim a visok, ma <hesitation> a rabobo iat ra bobo mon a visok karen di raba rolep <hesitation> ine a inom pa nime a wos asu. <hesitation> Ine xirip a taim ni bu bobo mon kawaga. <noise> Lamun asait, a tara taim, ine xirip a vos asu dibu subusu xa kain bobo miang. Ru lolos sa wa a raba ma nenese xa visok ine xirip a tauim. A sini bu ti mumu a, <hesitation> tara taim kawei di mara gunon maran ta wa minira. A tara taim di xa ralep tumangin a vexenawat lamun taba rop idi <hesitation> xa halpim idi lagamo xa family ti iat kun a bilas kun a sop a, nian. A barok opia neta maset, a ain opia ne ta rienen, planti a vosasu di bu, du bu misim a planti taim planti bung, plati week <hesitation> plantui rek moxa skul. Subusa iak mumu a kain bobo maso. Taim di di xa van di tawa skul, di van di vet a xalatap. Di van di om pexen awat ban, ka sait la wa sasteinim idi xa kain sait. malamun a planti di gat a ra kain tonodos na monong lagamo ti. Tanonodos moxa balamu. E- e idi a inom pa wa osu rungamin a visok. So ina a naxalap taxin. A inom asu a kawa ma inom nixilik ine xirip a vos di ra bas vade opa na esa mon ma a ra, dura ma laren o match o nesu mon pasin moxa ginile, onesu monma pasin moxa ona xalap a visok di raba asoxo. Ka sait moxa olgeta custom ma, community, ma gavanmant na ol kain wok bai kamap. Planti wos di raba ilep ogarin. tara taim di ra ba oya rin idi. A lamun lagamo xa bobo ruran arixen nu wade. Ta vade ramangin a vos a su idi iat di bu key lain arixen moxa kinis maran ka <noise> tet edeo na ware ne. A tet a bak e deo na vare ne. Oe deo revare a tet ure <hesitation> e des na vare a tet na buru a vaga maxaru. A tet miang ne ta ba mos sa varalep a nenese rawa orumangin ine. Ida jak e ramana, e vos kabarok arixen ma tet asu, ain asa, arixen maros sulap moxa balana waga ida iak da ra ba rup a naxalap so lagamo xa barok miang. Da ra ba suo laxa a nere se. Da ra ba sua laxa a vite moxa respec. Da ra suo laxa a vite mo malamun. Di ra ba suo laxa a na kain pite moxa balamu kain, kain, kain pite xirip lamun a bak miang e morowa di eraba me i me na kamap opa a present. Ta ba kamap a nois o presen maran. A araba maran arixen. Nexen ka taim nixin taim mi ma ra waaraba ma araba tung uso xa ra xoron taba vet tumangin arixen ka ra rat mamaran a ta ba sosoxat tumaxin arixin a nian uso lagamo xa ren, ta ba bulus a- a abus maran arixen, malamu ta ba xait puu rumangin arixen, malamu ta ba vet auk niep maran arixen lamun a niep miang ta ba saxat a maros. Orait ta ba sok tumangin arixen ta ba bulus ka boul lok makat or dish maxat. Orait sulap ere kawa araba me ta ba vit lep a na purpur a na plana maran arixen rawa omarin lamo xaren lamun ne ta ba ta ba calarim ta ba o bilasim lamun axalap miang moxawata ba eraba me. taba eraba ma xalap miang so me na ra bobo mon opa. A pak miang e morawa na o guran o su nera ba me, ida iat da ra ba wet tumangin. De ra ba exisik tumangin. <noise> De ra, ra ba ne ma nenese maran. de ra ra ba na ma na xalap maran kirip lamun ne ta ba wan su lalaman. ma bobo miang na laxasu me ina a bobo xa orong taxin a bobo re iesu. Bobo miang na ru mon ka vala a wos di soga ne. Na vadas orait lamun inung nu sararba ne ma nian moxawa a tata lien miang loga mo na- na kamapim iak a no bagen a waga. Avos di wade xulen a ose. Ine a inom ka vos asu a nalaxin asu. Vos ma nalaxin asu ine a inom taxin arixen. Di xa eraba non ma nenese xa vos pawala kawa. Di eraba di taraim, di ma mat la mun di ra ba oxis tuma ngin a barok ma, ne ta ba kamap opa a bak maran. Ne ka bobo mo nixin ta ba wade enexinip a was di ilep kainkain Agat saban di inim ari saban di rodik a nalaxa, di tagas na a alelep e di vuvulik e di mang di nan a van ka ngnas a nima a na bobo saban iak taim ide di ka e ron lumo maran ta taxin mon ka sit te wos saren ne ramana. Oe ramana kara. Ne taom ka taxin mo ka was saren, ne iak miang a bak miang ga xa ru ateret ka xoron kaluluo miang. Gut na ru mon ma ra sait kexene na ru, na ru, na ru dok ma inom pida a wos ma nalaxin taxin moxa balana waga. A- a- ratamana, ra tamon na visok ma ra pos ka visok. A inom pida, ainom taxin. Da ra ba eron asu arixen ma vos asu ma nalaxin arixen ma vos di ra ba lukautim a. A skul da da ra ba ron lumo maran arixen midi. Lamun da ra ba sekem tamagen a visok miang, da ra ba moldim tumangin idi lamun di ra ba ralep a na xalap kirip e morowa na malamun, xalap taxin arixen e morawa ba malamun la mun a bak miang ta ba arixin me ta ba ralep, ne ta ba oxusenosu a tata lien te morowa, ma tatalien te morowa, ine a wite moxa malamun a vos. vite moxa araba ma moxa rispec. Ine a talien. Ne ta ba osoxa aramaxun a taim moxa a tatalien moxa tibe. alot a orong taxin, tibe alot bilok a nona vos kabe aweine kalap e morowa na wet o kalap a wos kabe di wet. So sait moxa aso opa, sait moxa education ka lion a taim nixin malamun i de a was ma nalaxin taxin diraba ralep tumangin a minig moxa education ralep lagamo xa community te a family te, ma dan family em. So- inung yione ra tet me inung yione a ra papa mama o inung yione ra bet bak maxat, o ain patuena, o bet patwan. Nu ga xa rolep banga kain piniro ma mi ka la osoxo lep o mi ga xa oloden a kain piniro ma opeang ta atoden na gat achanse sa vining kavarolep a viniro mu a sait moxa nenese moxa omimanger a barok ka vaga ma samting ta dan tanung na communiti tung piang ta rolep a vaniro ma nixin e bilip, e nana nana ba ta muran karen. A kinis sa nung mo malamu na ta ba kawei mopa sabalolo. Kinis sa nung malamu na ta ba gat a kinis maran moxawa a vos kirip miang nu i cha di miang. A tet nenese ire na kaat ta ogarin a community. Na kaat ta wa ogarin a famili ren, na kaat ta wa ogarin a clan taren, na kaat ta wa agarin a dan taren na kaat ta wa ogarin garman, na kaat ta wa ogarin a bisnis o waine. Vos kirip a vos nenese vos kirip di ra ba awa awa di ra ba kamap opa di gat a nenese a mumu a morawa ma di gat a nenese mumu a mamaran uso ka niro ti. Moxawa ta ba vada lion a taim nixin kawei ba lin a lamas kawei balin a kakao kawei balin a mamaran kana kalap moxa a povodo. Taba visok a kado arixen ma ningin, kado miang a na kalap ma di kin ma nixin ma di bu kun ma ma di bu kun ma vexrnaavat lixilik mon <hesitation> di bu kun ma vexenawat lixilik mon. Ma taim nixin na kalap kirip ma nu wade, ma nu monong, nu kirixis karen, nu momoru karen o nu vevet nan arixen me. Di bu ilep ine ma vexenawat lok ka lixilik so, inung lone nu o logen avininora, nu mas a tailep tumangin ma nu ta ba rukalamo karen ma taba, arumangin a visok malamu gut ine miang lok maran.